ذات مساء، اكتشفت صيادة مسنة زجاجة تحتوي على رسالة داخلها. كانت الزجاجة مغلقة بإحكام وعليها علامات قديمة. فتحتها ببطء وقرأت الرسالة، التي كانت مكتوبة بخط غريب، تخبرها عن كنز مفقود في مكان بعيد. قررت الصيادة أن تخرج في مغامرة جديدة للبحث عن هذا الكنز، متحدية كل الصعاب.